Le kulturan'i Kanada zany tsy dia aiko loatra fa le raha aiko makasikan'i Kanadaz, any matetiky tsy dia maro olo, zay matonga zareo magnafatra olo mandray mpiasa marobe izy koa olo ande hiasa.